أكيد وأكيد وأكيد وأكيد وأكيد حاجة مهمة برشا التعليم راهو القراية مهمة، العباد لازمها تقرا لازمها تتقدم لازمها تتعلم لازمها تطور من رواحها، التعليم أساس يعني هو اللي يبني الأمم، آآ سبحان الله أنت باش تفرق ما بين عابد آآ آآ باهي وعابد آآ ما هيك هى التعليم يعني عبد سبحان الله التعليم حاجة ضرورية وأساسية ولا نقاش يعني يلزم نذكرها.